<noise> toh – toh Lariya haŋkaŋ magasai burra gadai burra ma duka hagai dingo duro, dinna haino ka i’na haini kanisai dinna safa, nina faru dinna farudin nina tai nitai niban ni za’kafu, dinga sasabu haŋdin hanai din sasabu nina yun niga hinka daŋ zagazaga ka taŋ kahayoda ka kwasaŋda, affoyaŋmo i’gadaŋ lariya ka ka kwasaŋda. Dinsurfu atay nimaza nimakwai nima buka din buka nizaka ni buka nima sobaika hagai hagai yadin yadin kala nima baŋ dinbaŋ nima gabu ka. Zagazag mo haŋkaŋsai i’gatai hagayyaŋ nima duka hagay ka doboka maga sai no i'gabara, din din nahamni nika haŋfoyaŋ nigadaŋ zagazaga ka hagai, damo niga dambu kwago wanai tai nigadaŋ ka hagai ingaŋda katai. Hafoyaŋ mo haŋkaŋsai i’gadai burshindi ba i’si gwai dano zama burkan dingaba ka hiji dingo da haŋzurai affoyaŋ burra ga sabaŋda haŋzurai wanai, burra gaza haŋzurai wanai kataida kinga wano gisi hala haŋkaŋ hanai burra haŋzura wana sara nima zaka niwano katai. Kuma nimasita ni haŋzurai sai haŋkaŋ si kanu asai, naŋkaŋ i'siba maikwai nimasi kwai, naŋkaŋ i'gaba makwai nima kwai, nimani lakkalai guna kadi haŋkaŋ i’siba masa tai i’sai kuma ir’kwaisai masinai nigin kuryo gana kafaida ni an kafai da ni haŋzura sabida i’fosai ayni haŋzura inga kin inga kin kuryo hai, masinai nigatai a’sai hankaŋsi kanu asai zama dinga tai asai hanŋkaŋ sikanu asai kuma di i'zomo i'zai haŋnano inga bunbo.